सबेरे सबेरे जो है मीठो खायेबो पसंद करुंगो। चूँकि मीठे खायबे में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होताइये। बाते जो जाय हमाए सरीरे ज्यादा उर्जा मिलत्ये वजेये मसालेदार खायबे ते मसालेदार खायबे ते हमईयो पेट को पाचन क्रिया सही नइये होतुई। और हमे खटी खटी डकार आन लागतियें और हमारो छाती जलन लागताइये, जाये वजह ते मसालोदर खानो खायेबो मोय पसंद नइये और मीठो खायेबो। सबेरे सबेरे नु ज्यादा बढ़िया के बाक्यो स्वाद होय बहुत बढ़िया होँतुईये और जो है बु जल्दीयु बन जातुंये और हम बाये जल्दीयु खाइये सकत हैं। मसालेदार खाने बे जो है काफी टाइम लागतुईये बनवे में और जब हम बाये खान्ताइये बाउ में टाइम लागतुंये और सबेरे सबेरे टाइम जो है बहुत कम रहन्तुईये सबके पास।